Ma alura tüti tüti i aliment secund mi a van bin për la memoria, përché ogni aliment al a sue proprietà e cuindi ën po dë tüt a fa bin a la testa cum a s'dis, chiaro che a ie dë cibi tipo ël pes ch'a dizu che për ël fosforo al e ën po mei o certe verdüre crüe che a sun ën po mei che i aute, però mangé ën po dë tüt a fa ven-i 'na bela memoria